بالطبيعه السياره فيها مكونات أساسيه كيما المحرك ليعطيها القوه باش تتحرك و رواد لهي تربط السياره بالطريق و البلايص ليقعدو فيهم ليسوقو الركاب فيها زادا الدواسات و المقود و الشاشه، فما زادا الفرامل لتتحكم بسرعة السياره و توقفها و فما زادا البطاريه و الأنظمه الكهربائيه لتوفر الطاقه.